Jää e kiee’ ta’ dsa i lo dxó kiä’ jná, kie’ ‘néé’ jyy, <hesitation> jyn i kiäna jyn i <hesitation> i dsáána lláá, jyn, jyn jáá jyn ba ‘néé’ y lyna e ín dxó kiä’jná kä je üna je jmáá tá jö lýý’ kie’ ‘né’e <hesitation> ‘néé’ <hesitation> jyn tá’ dsa jmⱥⱥ tá kiä’ná fɇ’ jö, jö tu jïï’ jö kié’ lýi tⱥ’ köö gi giⱥ, kö tu lóó, o ka fý xen i tⱥ’ tu lu giⱥ.